Álámɩná dúúniayamɛ sɔkɔrɛ, bé yáa bʋ bʋ fɔɔsírɛ? Álámɩná bíɩ ŋsɩ ŋ sɔkɔ dúúniaá, ñŋ ba lʋlʋ nɩ ŋñ bɩlí, ŋñ bɩlí ka sɔkɔ dúúniaá. Ɩíɩŋ! Bʋná yáa ŋ kɔní dúúniaá dzɛ. Tɔɔ faáyé mɔ, bé yáa bʋ fɔɔsírɛ? Bʋ fɔɔsírɛɛ dzɛ sɩ ñ yɛ lɔlɔñbɔ <hesitation> bá lʋlʋwá ní lɔ ŋ ɖoróo, bʋʋ bisí ñ yɛ sé? Ñ fóé ŋfá na ŋtá, ka fóé kpákpárásɛ, ñŋ baá tɔñ naní, ñ mɩ ñ bɔyɛ ŋñyɛ gnaragnara tɔtɔmɛ bɔɔ, bʋrʋʋ dzɛ, bʋʋlɛtɩ ñ bɔyɛ ŋñ mɛlí bɔɔ, bʋká <hesitation> ñ yɛná fɔɔsírɛ fɛ ŋ naŋtʋ áláma, ñ yɛná fɔɔsírɛ fɛ ŋ naŋtʋ áláma. Bíɩ ŋsɩ baá gɛ álámɩná, bʋyɛ sɩ ŋ wɛ bʋlɔ, ŋ baá gɛ bʋrʋ bʋyɛsɩ ŋ yálá ka kɔná bɩ. Ŋnáa? Bʋ bɔ yɛsɩ báa sáa aŋkɛ mɛ ná kɔní faala dúúnia yá ŋtáa yála ka yɛ bʋrʋ ka fɔɔ fɔɔsí bɔɔ na tɛfɛ álámɩná wɛná fɔɔsírɛ dúúnia. Álámɩná báa aŋʋ, ɔɔ kɔníya dúúnia mɔɔ ɔ kɔní ɔ kaa fɔɔsiíyá, álámɩná báa aŋʋ kɔní ɔ kaa fɔɔsí dúúnia yá. Ŋnáa? Ŋñ fɔɔsí dúúnia, ŋñ fɔɔsí ŋfá na ŋtá, ŋñ fɔɔsí bá baá feé-feé-feé-feé-feé kpɛkíyá ní. Ŋnáa? Mɩnɛɛ álámɩná kɔnítɔ dúúnia wɛɛdzɛ, ñŋ kɔní lɔ ŋ bɩlí tɛlɩ, bʋʋ bisí ñ yɛ sé? Ññ fɔɔsí bá baá. Bʋ lá nɩ ña plɩ baá ñ na bábá wáana agbogbomɛ, ɩ feé-feé, bʋ bisí ɩ fɔɔsɩ dɔñɔ. Tɛfɛ álámɩná, ɔ kɔnɩ ɔ fɔɔsɩɩyá, álámɩná ɔ kɔnɩ ɔ yɛ ka sɩsɩɩyá. Ñ yɛ ka sɩsɩ mɩnɩsɩɩ ñ bútá. Ñŋsɩ ŋñ fɔɔsɩ tʋmʋrɛ lɔ ɖ bɩlɩɩ, ŋñ yála ka má bóre ka sɩsɩ, ŋñ yála ka lɛ adá-adá- adákaá lɔɔrɩ ka sɩsɩ, ŋñ yála ka lɛ lɔɔrɩ ka sɩsɩ, ŋñ tákukuú wáa, ñŋ kɛkɛɛyá ŋñ yála ka lɛ ka sɩsɩ. Tɔ bʋná wárɩ, ŋñ lʋlʋ ró, ŋñ lʋ ró. Ŋ fɔɔsɩ- ŋ fɔɔsɩrɛ dɩ mɛ kéé ŋñ lʋlʋ kée dzɛ. Ŋ biya, báná róó doro ka fɔɔsɩ ró. Álámɩnáá fɔɔsɩ. Álámɩná feé-feé yɛ ŋɔɔɔ fɔsɩyáá yá.